Ny fomba fa <hesitation> fangalan-tahaky ny sakafo amy réstaurant akoa gn'andragno zashy da magnenty egnao magnenty ame boky ohatry, da magnaraka koa agnao gn'amin'ny fampiagnara amy <hesitation> amin'ny internet eo, da magnotagny avy akao egnao amin'olo hoe akory e fandrahoy e raha akoa ty.